E la kuro’ xen re fáá’ra jö e la jy e iä wÿy la jy wÿý e kóó’ dsa kó ji kóó’ tá’ my re fáá’ra jö nɇ xii’ tá’ mó la ku ekiera la ku, la kuro’ xen jnáá’ re fáá’ra jö a jia’ kóó’ tá’ wÿÿ e la lɇ kóó’ ta’ la kuro’ köö mó e <hesitation> e ta lyn xóó tá’ e re kiöö e xii’ tá’ e re kiera köö wÿÿ e jia’ jïí e jö wÿÿ kiee’ la kuro’ köö my jlii köö o köö kié e re xóoó re fáá’ra jö nɇ ki a jia’ kiä’ jmýy’ la kuro’ xen wÿÿ e jïï, <hesitation> e jïi ejö ba wÿÿ e kóó’ tá’ ela ku e kieera mó e re lɇ jmýy’ la ku köö mó e ñoo e ‘nⱥ’ re fáá’ra jö e wÿÿ e kierá’ jnáá’ e náá’rá’ jnáá’ dsa jmii re fá’ra jö e la nɇ re lɇ dse dsaana jná re fáá’ra jö ki la nɇ re lɇ kóó’ráá’ la nɇ jana jná kiä’na júu kiee’ wÿÿ.